أعتقد إنه عدم حضور يعني أحد حفل زفافي ما راح يكون شعور سيء، لإنها تعتبر يعني مناسبة خاصة والأشخاص يعني اللي أحبهم راح يكونون جزء من هذا اليوم، أما بالنسبة للجنازة فبالعادة ما راح نكون هناك عشان نحس بالألم، لكن طبعا الحضور راح يعكس كيف كانت حياتنا، في كلتا الحالتين الموضوع صعب، لكن أحس حفل الزفاف راح يمثل الفرح والتواصل.